Nui mau kekahi kaua i ka honua nei. Makaʻu loa nō wau e holoholo a e hana nā wahi likeʻole. ʻOiʻole ka makemake e noho ai i koʻu wahi o Hawaiʻi nei He wahi pale kana kēia e noho ai.